Ihuduma za kiafya zenu kutupata kama kwaida kwa sababu ngesipita lili tulia pila elali na ndiwaya, ngoyomu jamzito, au kutatuwalu mulu wale, muhuduniwa kama kawaida, ya kutuhudunia kama kawaida. <noise> Manye chinochia leta, paka yama sikini tukupoto kuhuduniwa. <noise> Chini ya kupelanga ya kuti, ilazimu utipilepidilisha elfu tano. Kuhumazano mtu, nimuwa nataluhalu usiku, <noise> utupoto na elfu tano kwenye uitakue tila fumoana weo hapa tulua aligiafula. Kairi kufika kuku ya tivi paka uto elfu tano. Kuhumazano liyenu mtu wakatiita mawati, pako utikapangi fuleni na elfu tano ondipe, <noise> utikanje emu vipisipitali vya mumbali vina ya fungula. Kulu kuya, watu wanadiga la mautibola, hii angoko welu muana, wakati chukutagi wa swensi, enge tuluhukuma sipitali, isere kali. Hii uduma jenea kapela kutudumia ila. Nani elfu tano kwenye uno alegantu, kati ashalaku chitukela lafu wale wa haya uzani fuleni ya akula. <noise>